Kaī kakaꞌa i kudáyu ño no vivií ja ne de eꞌe vá thi dama ci vevií ja ne víin vivi ja ne viin ne i ná kaikana ntíi ne kānantí skú ne chingaíkade dañu óno kade dañu ne kakaꞌa i kúdáañuvi kakaꞌa i kaxe inu dɨ̄kɨ́n nko vi kakaꞌa i dɨkō vá ti ñꞌ ña vaꞌa kueꞌen chi kakuie ngo ve te ti ngá ne koꞌo ngo teé ngo vi koꞌo o ñanɨ ntɨꞌɨ xi kiꞌo nko iꞌa ñá koꞌono ñ vá thi koꞌono paxtia i paxtia ne kade dañu chi nga ne xiꞌkiꞌo ngó iꞌa kóꞌo nko kui koꞌono tevi kui koꞌo no da ña á nja citevikutāꞌví dii ntúdi ntúdivi dukōo ne daniꞌni daniꞌ xhi koꞌono chínga koꞌ nko ñaꞌdɨ káva koꞌono xi kiꞌo cii ngá ne kade dañu xon pero ti vin kuii nko kudadú dɨ chiña te da nanchii takainákaꞌan nko ci de xeꞌe kanantíi kai kakī viin ne viin kaī kakiꞌin ná ntiine nantíi ne si nga íkade dañu xó no ci ko méꞌxono ne nté kan nko kañeꞌe ngo má dāvi vi kañeꞌe o kachiin ngo vi dɨkāꞌn na é kade dañu ñó nko pero ti takainákaꞌan ko ne thé é na neaé ko mo kérā ne kuiin koꞌo ngo di ɨ teé ne kuií ña kui ñaꞌa kui dɨko ne ka kui kūdadú pués kui kūdadu toko ñꞌa. Ñaꞌa kákan nko ma ñate kudáñu n ñaꞌatiꞌo ma má kain vi ñaꞌa chingo vi ci teꞌne ntíkō ne dinga xii ka kai vií ci kantiko idɨ kakui káꞌni vi kaíkaíkakaꞌixikaxé nu dɨ kono kaikúdáaꞌv kaikui káꞌni ne di ngatadɨ́ kāchi i ná ne ntiko no ntiko nóu nuu ne a dinai ka kai vi idi nkakú kaꞌvi snkokada ne lokō ívi ngó ne vii ngó kuidadu vií no kuidadú ne koꞌo no kochi nko di ci kiꞌó nei ne io ñú nko chí inga koꞌon ñáa koꞌo nkō ñá koꞌon ko xiꞌi kiꞌo ne ikakíi xika ñaꞌa chínga ne kade dañú dɨ dinga vaꞌa ne cii kiꞌo nkó neei takaéntákaꞌan ko í kiꞌó ne i da neá kaci kuāꞌa di ɨn tevi kuāꞌadi ña hínga koꞌon ñaꞌa dɨ koo nekuiko dadu kui kudadú ne tsí na ne kōo ne ñaꞌa xáꞌan kui ña xáꞌan kui i mii thinko vi nko kuidadún ne kaitaꞌan nko kaitaꞌan ko ne dɨ ko ne ñaꞌa. Ñaꞌdɨ ká va tiꞌon dɨko má má dāvi vi dɨkuān kaíkudayu ngo ne ñáꞌa kai ngō vivi nko vingo tako é xi ña kaí ngo toko dɨɨk o ne dɨko ñaꞌa k ñaa kú kāꞌví dɨ tɨɨ dukuān ne ta kaénakaꞌan o ndaña ngá xi dií koꞌ n o ne i natá ya pués natá ya natá ñá ne ikageínu dɨkɨ́n ngo natá ya ci váꞌā í kaikudauño ngo ne vá ti kadaꞌntuu kui tí nko i kageinú ñɨkɨn nko vi kaxeinu dɨkɨn no vi kāgeínu dukuā o ne eika ntí ká dɨko ne vii nko takuétsi mii nko takoéxi vi ngo kudau ne tɨkōo ne xña xáꞌan kui toko ato kaénakaꞌ o o ndaña náxi di koꞌo ngo ne natáya natáñá ne dɨko ne i ítuku kā skuan nko dɨ́kɨ íkui kai ngō di.